Mʋnɔ ta anɛsɛmʋ li nʋ anitse la mɛ nɔta anɛkʋ dʋni la akɔ nalɛ ɔvlɛ ɔkɔ mamʋnʋ ɔsi nyenye layɛ alo bubu tatʋ ɛkʋ wanɩ lakʋ nɔta nafɔ nadʋ nʋ anʋ inyezɛ nakʋtʋ nadʋ patalɔ nʋ tatɛkʋ wanɩ ɔvlɛ nʋ bubu ni lakʋ nɔta nakɔ nadʋ druat ayiɛkʋni lakʋ nɔ nafɔnadʋ anʋ inetse lafao ata wi. Kamawlɛ awʋ kɛ kɔmabʋɛyɛ alo kɔmesiyɛa mʋ axa telalʋ kʋ atʋ atami ivlitsɛ wani nʋ ʋglɩɛtʋ kʋ awʋɛ ayʋ nɔnɔmɛ wani yadʋ nʋ fotoe avala ɔmabʋɛyɛ yakʋtʋ dʋ ifɔwa ɛdi nʋ tɛdiɛ labʋɛnɔ bʋa wʋalʋ ɛdini waxa la wafɔnazɛ modɛl dʋnʋ ɛlʋli mʋ wawa tela mawlɛ kawʋ ɔlɛ ɛlʋ ɛlʋ egbemʋ nʋ atami foto ava tala mɛ yakʋtʋzɔ mɛawlɛyi kɛ lanʋ ɛsɛ kʋ namʋ.